Kumbukumbu yakwa ini ngiveenda msutru kola kwetre iruhu ngamba fo msutru kwetre vasungu vetrumbua vandu baasi nlaitwraa ili nga twra ngakomaana na nshofu, <noise> nshofu ilikuhalua kisoosa kweenda kwetre fo koya kwetre fo ini ngahamba kandika haatri le inemarilia ngalolya nndo kilengeusa he dakika tanu ngahunduka kulya handu ili matrua alya amekaa kutri yameshikia mtwre ulya ngakolya hetre mtri nasera ngatrambuka na ndeu na ndeu ngakomaana nammba ya mndu ngahitra, nshofu yetre nnlolya fo ikaitraa ikabar akisoosa ngile sali ngaiya mungu kaa kasha yangepusha na nndo kivishwa katika maisha akwa njoo ngilmekolye basi. Mwesangu su ngiveeli nafe nale meefa lakini kaindika ini le ngiveli nndo elfuu ivelii elfumbili na moja ngaali mndu msima shi mwana mtrafo, trukeenda kwaa truveeli trumeenda kwa mlei mareni trukasha tukaichya mara shi trukaamba tuulie nngu ngoto trute ngu ze kora fo kutre mfua msheku kaamaba jamani na mfua ii nku munnda shauri yenu so trukavaiya vasheku nikutro vekbeela we saaso truvekonda ngu samotru twra sitra halya ndohoo msandukuni trukashika kwa mwalimu alphonsi trukeishwa le <noise> vandu valifo mndeni hoyoo nshooofu truka amba he Truye na kaa nikutra kwalua atri kutri olya ye sooka alya ishike isooka alya iveeli tarehe kumi na moja mweeri wa nndo wa ikumi baasi isoke tri! Tri! Eeeh kiki kumbe ini kwetre mlya tata so tata ama abiyola naveeli jeshini kaindika kambesa wakati walolya fitra we trambuka na ndeu naani ngaa ngalolya ngeenda ngakotra mara naani ngili trambuka na ndeu, trambuka trambuka teyari tukashika handu kwetre mamsanduku etre kingutru trukaamba itrashe kunu, tukeenda li twashika trakolya handu etre mmba trukahitra mmba truitre mmba trukaamba le ilitrufata tukalolya ika alua kisoosa tiki innda mwai, ile truundukia fo na ile kufora maana iliksoosa iveeli maatru alya imeshikya atri amelala atri melala atri ke iveli itrwa imetrumaaha <noise> eeeh tangu mfiri wo ngile meende se ngaambe nginnda msutru na mfua ye kaba fo ngivetrava trava trukeenda vandu veengi.